اول شي بتجيب ماء بتحطوه بوعاء وبتحطوه في النار لمن يغلي وبعدين بتحطو البيض بتحطوهم بهدوء عشان ما ينكسرو بتخلي الوقت ما بين اربع الى ست دقائق واذا تبغاه يكون ناضج للاخير بتخليه ما بين تسع الى اتناشر دقيقة بتوقف ال- الطهي بعد الوقت دا بتنقل البيض لوعاء بارد بعدين بتخليه لمن يبرد وبتده بتقشره وبالعافية